mota asibiti bhitegha abulance ni ghado naftira ha hosugo nyaubeh daga saare yara asibiti ko kuma hosa gaware daga asibiti yaha ha makabarta beh yaha beh ira ko kuma wawan hosa himbe naunibeh ha doh lawol yara beh asibiti